त्रोपिचल् रर् एब पन्तौ काबन्ग् मेन्से रिछ्नेस्स्, रोयल्त्य् अरल्, मिस्त्रिनि मेन्से कलर् ननेइन् ननेइन् दयेम्। तेबे मेन्से लुक्सुर्य् कलर् एक् कलर् र <hesitation> ब्लुए को बेन् ज ननेइन्। अगर् बेजन्ग् मिल ननेइन् एनेर्ग्य् ओफ् रते को अब्सोर्ब् कलर् ननेइन् ज ननेइन् मेन्से कलर् बेक् कलर् र मेन्से इमगिनतिओन् द्रेअम्स् अरल्। ओउत् ओफ् रेअछ् नेनेइन् मेन्से कलर् बेक् कलर् को सर्नब अन्गि कोरुओर् पन्तौन्गि इमे त्स, ज कम एब म <hesitation> पन्तौन्गि मो बोय, ज कम।